Санъат дар ҷомеа на танҳо барои зебоии зиндагӣ аст, балки як воситаи қавии таъсиррасонӣ ба тафаккур ва эҳсоси одамон мебошад. Он метавонад савол диҳад, андешаҳоро барангезад ва ҳатто тағйироти иҷтимоӣ ба вуҷуд орад. Санъат ба одамон имкон медиҳад, ки ҳиссиёт ва таҷрибаҳои худро баён кунанд. Хоҳ тавассути расм, мусиқӣ, театр, шеър ё дигар намудҳо.